Misy dimy karazany raha ampiasaiky <hesitation> mahamangitry ahandro anah: tongolo gasy, to- na tongolo ley, tongolo be, sakaitany, poavra aveke carry.